اذا واحد يريد يغلف الهدية يجيب من هذا الجلاد الي هيجي شوية لماعي لان هيجي حلو بالهدايا الاشياء اللماعية ويخلي الهدية وبالنص بحيث وحسب شكل الهدية طبعا اذا مربعة اذا مدورة بس راح نفرض انه هي الهدية مربعة نخليها بالنص ونطوي جهتين من من الجلاد نخلي لزاك شوية بعدين جهات الخ همينه ونجيب من هذا الشريط اللي يعني هيجي على نسويه نسوي على على اربع جهات وشوية بالمكص هيجي نسحبه بحيث انه هيجي يصير نهاية الشريط مثل الملولو وواحد يحط كارت هم حلو بيه كتابة حلوة